En koma na inu nene vavatsuts no kua pe ne me ne komana pa ta te va tete en komana inu. En komana inu, o kua mon tsa baer aiso, pa ar poh kua vuiti nor bem bete nor, kai siso nor. Be nem komana inu, e mam o kaovo tsa baim ma iso va toka papoka no vui bebete nor. Kor pe siovin er kita kovo ge kain taba vati tsa ma nin arior tsa pe siovin er. Kita kaova tsa u arior pama toto peor. Ka onota pah tsor mater. Veni pene, vavatsuts ne tatanu tse ne mama topo upas nu oh kua pene. Ar sosopo nor sosopo nor ar nor verevere vua nor ar nor vovore vua nor. Kah tse tsako nor. Ar tso kaovo tete voa nor em komani inu, vavatuts nesese nu oh kua pene pa ma pota na vakanu ah kua vuitipene. Nene vavatuts nu abuar pah ar tate varona en sanana sevoasa oh tenten ge oh kaovo to paits nora voan. Kor tsi an ah ar buavi. Nauo pah varona sako raim po mio pota. Ean tsa kita sese nom ar. Ean tsa tavuts ti raits em ohia rova kara ma vavatuts nene vavatuts no, o kua pene komana inu, pa tsor vuivuis voa nor ba matar a nambana, mana veni en komana vanu pemam.